Emere zindamanya zirasigayo kureeta akahooho kabi k'omunywa hariho obutunguru na katungurucumu biine akahooho kabi biine akahooho karacumita, waabiteeka mu meere, waateeka nk'akatunguru ninga katungurucumu mu meere bira biboniire konka waakoota orutunguru ninga katungurucumu, oba waakuuba oba tiwaakuuba, waakuuba akahoho karakyenderaho konka karaguma kakurimu wootakuubire aho mpaho akanywa kara kari nk'akajuzire mbwenu katungurucumu n'akatunguru birasingayo kureeta akahooho kabi.